La kú xen ere jiaaná dxí jan xii’ píí’ i jan xiüü re fáá’ra, bii ba gaa dxíí, ‘ná’ re uɇɇ ra xï’ xé’n jöba tu e e my líí my uɇɇ xï’ jöba tu re jiaaná dxǿ lɇ re jiáána e jmí’ re lɇ e re tó ere nⱥⱥ xí re jmⱥⱥra kö jmíí o jmí re lɇ re jiááná kí lá kö ii <noise> e re lɇ e re ‘ñóóra dxí jan xipíí’ e ma re jiááná kie la’ ba dxíra mííná kö’ kí jan dsa mý dxún ba i ‘ná’ i re kó’ re jmⱥá kié’ xipíi’ ere lí fó’ ere jiáána dxí, ere lí fó’ ere lii kö dxí jan i píí’ kí gaa dxíí ba ere jiááná dxí jan i píí’ jötu la bii ba ‘ná’ dsa my dxún jöba ere lí fó’ ere jmⱥⱥra kö jmíi tü re jmⱥⱥra, kö jmíí ta jmí’ re lɇ re jmⱥⱥra, kí jö ba re lí fó’ jö e my lýý dxí jan xi píí’ i mare jiááná dxí.